சரம் கருவிகளின் விரிவான பட்டியல் இங்கே ஒலி கிட்டார். பான்ஜோ பேஸ் கிட்டார் செல்லோ. சாப்மேன் குச்சி சரங்கோ சிட்டர்ன் கான்ட்ராபாஸ். குவாட்ரோ டல்சிமர் எலக்ட்ரிக் கிட்டார். பிடில் குகின் வீணை ஹார்ப்சிகார்ட். ஹர்டி குர்டி கமஞ்சே கெமென்சே கோரா. கோட்டோ வீணை லியர் மாண்டலின். மண்டோலா ஓட் பெடல் ஸ்டீல் கிட்டார.